O tambuo o seunna perché un o ghe batte in çimma con quarcösa, con unna stecca, con un strumento. E a pelle do tambuo a vibra, e a manda-a manda feua di soin. E coscì o tambuo o fonçioña.